Ñ'antony ilà ñy masiny fanasà finga moa: -Malaky ñ'asa añaminy ro sady mangalaky ñy loto iabiaby aminy ñy fingan-teña ro malio soa koa ñy finga sasàny. -Tsy mila mikariokarioky teña na mikoropakoropaky <shushes> fa i avao ro manao any ñ'asa eñy aminy ñy toerany.